Naka raeh ona ka nate hamuo sin ya nit natahon bai nit e nee diyouh. <hesitation> Yi kei raeh sin o nouh, natahon no nate hanon niyouh, saha toukato teyouh, tokui teyouh, e kukui on tsi yah. Tinasah, son eno nee ne youh bai no kosos e nee oku ne youh bai mei nate puo mo toae natahon ire, hasona dibai nit tse no nakatuun ke katsi nee on, in poat in tutu. Yo pan, eno mas nate hanon kuru neyouh. Raeh sait teyouh, no nate hanon kuru nin natahon, saha toukato teyouh, <hesitation> kame nin toukato in raeh tsi nome, papue ka punouh- ka punouh tin pemeli tsi <hesitation> numa teyouh. Eno mas nate neyouh. Yu pan ke raeh meno nuh, eno mas nate neyouh. Tinasah, son eno mei nate hanon puo natahon ire bai no katsi nee niyouh, no sep mao toae tutu. Hesisi ka on maman in poat, mu henatung omuo, papean <hesitation> ke haboak mamu an sep dia poat in tutu, mei asah barah puria run. Mei a ka punao barah toae tin Namumunitun son emu nee muo. Yu pan ke hate dih o raeh, nate punomo natahon beno nu neyouh, e raeh on. Bai son mea nate puo <hesitation> mo toae natahon bai no nu neyouh, no sep kuru mao poat o tutu. Ao nee temu as, mei tuan ka punouh poat in roron. Nee temu tuan patok on tse <hesitation> nukat on tin tamup poat oku. Mei <hesitation> nu puma mu o toae o raraeh. Nit e mas nate nit nakatuun, tse nit ta nono nate o kusi natahon bai nit e mes e nee diyouh, yo raeh teyouh. Tinasah, na hate hakap ogunah, niraraeh toae mahut kao na hene nanate punomu, natsinon ai natahon.